Laha ty biby tsy manambaly laha tsy raiky avao mandritry ty androm-piainany aloha, haiko zao voro mahilala, la misy koa voro mahery rey. Rey zao gn'azy, lafa valiny iny avao la iny koa ny valiny fa tsy mila olo hafa- tsy mila tsy mila voro hafa sasy i ho valiny. Manahaky anizay koa akanga rey koa. Reny zao tsy mampirafy reny fa lafa valiny iny avao la iny ny valiny. Ny tombotsoa moa zany mba ahafahany miaro ny anakin'iny mba tsy <hesitation> tsy hifangarongaro amy hafa sady mba hitombo ara-dalàna iny da fa iny avao no karakarany biby iny nofa bakeo.